To <hesitation> ma kə mbi ndʒa ya rə ghum na tum nda wa məl vi makarata na mə hə na shi na məl yo zhi dʒiga nfwi nontə hə na shiw panə fʒa ra dʒa hə na shiw na to ma hə ha ngi ni ya chika məl na ni ya məl karatu ni karanta ta ɗalə wari ko wane iri daləwari ni kəl ni ya karanta mə wa ɗale wari shi nga ghumi ni ya kəl nga makaranta mə sa shiw na ko miya yarighum-bisle ni ya kel ni ya <hesitation> danga mə hə na shi kəla zhiw to ko da shi ke ko wa hən kəla zhi na ka mban həra ni ya ɗa ni ya danga ɗaləwari nga makarata ko bibile ko zhi mbə makaranta wa yi ngi no ya məl karatu to duk ko zwəkə makarata bad yiw na mə wana na ni wa wkə kəla zhi na ma wsai ya ngi ni ya məl na ni ya məl karatu doman wa mbara dʒa dʒa pa viya wa ngi karatu dudai ya malami yi to karatu nə ya ngi na məl mə hə na shi kəla zhiw.